yaw ugo nyamanyam n'wa restaurant na udom s'a e govon n'o go chede on amato go reyan kodan dedibi kondetati agle uro n'a i walamat ala ala billa